Aku danong manga piara asu one mbaru, asu ho laku gah sering ba one uma. <noise> Cai one salang asu ho gah ita ita nua mai liha ngo isuk one'n, kali one mai'n nua ho gah manga lawo. Nah poli hitu le acu ho gah dolong lawo hitu dolong sampe haeng. Asu ho senang keta hia eme ita lawo, nggitu kole eme ita ular. Asu ho laku danong sering ngo <noise> ba bang one puar, one uma, one sawa, <noise> hampir neteng leso laku ba'n acu ho. Acu ho ngasang ne danong gah hi bleki, acu daku ho eme toko i gah toko ruis hapo. Acu daku ho eme hang hia hang aagu toko ikan, hia eme nggo hia toe manga toko ikan toe manga ngoeng hang ne. Acu ho tara pintar ne ga ai hia rajin keta eme kdud lawo one uma, setiap kali ngo bang laku tong pasti manga dapat neteng leso, hitu tara nggo'n acu ho gah pintar keta. <noise>